Kimwi, fiwi, firaru, fina, fitanu, mtandatu, mfungate, mnane, kenda, ikumi. Ikumi na kimwi, ikumi na fiwi, ikumi na firaru, ikumi na fina, ikumi na fitanu, ikumi na mtandatu, ikumi na mfungate, ikumi na mnane, ikumi na kenda, mkumi yaavi. Makumi avi na kimwi, makumi avi na fiwi, makumi avi na firaru, makumi avi na fina, makumi avi na fitanu, makumi avi na mtandatu, makumi avi na mfungate, mkumi avi naa- kenda, makumi araru. Makumi araru na kimo, makumi araru na fiwi, makumi araru na firaru, makumi araru na fina, makum araru na fitano, makumi araru na mtandatu, makumi aghe na mfungate, makumi araru nam- nam- nam ako apo nitarudia. Makumi araru naa, makumi araru na kimwi, makumi araru na fiwi, makumi araru nafiraru, makumi araru na fina, makumi ararau na fitanu, makumi araru naa. Na tingifu, namfungate, makumi araru naa, makumi araru na mtandatu, makumi ara- araru na mfungate, makumiva- araru na mnane, makumi araru na kenda, makumi yana. Makumi yana na kimwi, makumi ana fiwi, makumi ana firaru, makumi ana na- nafina, makumi iraru na fitanu, makumi araru naa mtandatu, makumi araru na mfungate, makumi araru na mnane, makumi araru na kenda, makumi at- ana. Makumi ana na kimwurua, makumi ana fiwi, makumi ana na kiraru, makumi ana fina, makumi ana na fitanu, makumi araru na mtandatu, makumi arare na mfungate, makumi aaru na mnane, makumi ya ronaki na kenda, makumi atano. Makumi ya tano na kimwi, makumi ya tano na fiwirwi, makumi ya tano na firaru, makumi yajuu na phina, makumi tanu- na- na fitano, makumi ya tano na tandatu, makumi ya nathuna mfungate makumi yaro na mnane, makumi yarero na kenda, makumi mtanda- makumi mtanda- matandatu. Makumi ya mtandatu na kivo, makumi mtandatu na fiwa, mkumi mtandatu na fira, makumi mtandatu na fina, makumi mtandatu na fitano, makumi mtandatu na mtandatu, makumi mtandatu na mfungate, makumi mtandatu na mnane, makumi mtandatu na kenda, makumii fungate. Makumi fungate na kimwi, makumi funate na fiwi, makumi mfungate na fiararu, mkaumi mfungate na fina, makumi mfungate na fitano, mkumi mtandatu mira ktandatu na fitano, makumi mtandatu na mfungate, makumi ya mtandatu na mnane, makumi mtandatu na kenda, makumi kenda, makumikenda. Makumi kenda na kimwi, makumi kenda na fiji, makumi kenda na firarau makumi kenda na fina, makumi kenda na fitano, makumi kenda naa mfungate, makumi kenda na makumi kenda na mtandatu makumi tena fungate, makumi kitaghato na mnane, makumi kitaghato na kenda, makumii kendaa. Makumi kenda na kimwi, makumi kenda na fiwi, makumi kenda na firaru, makumi kenda na fina, makumi kenda na vitano, makumi kenda na matndatu, mkumi kenda na ufungate, makumi kenda na mnane, makumi kenda na kenda, kiku.